Ngeenge otaku popiwa omuntu ena onkalamwenyo ombwaanawa pama yi yuvo gandje otanditi, omuntu ena onkalamwenyo ombwaanawa ongu ena onkalo tayi hokitha, ta tshiti momuntu ngono ena uuwanawa wontumba, nanditye nande pamwe ongaye, pena ngaa omuntu ta tumbula kutya ndee owuna onkalo ombwaanawa ee, shono ota tshiti kutya omuntu ngono okuna omesho, ta vulu, ta vulu okugandja ekwatho, nanditye opaatshinda, nenge okomunasikola, nenge opomudhingoloko mpa talumbu, ta tshiti omuntu o tiihilemo ike kutya, pena ngaa omunasikola nande eli mpeya ka, okuna ngaa omagano, ndelekenatsha omuyambidhidhi, andiya ndimu kwathele. ngano omuntu, omuntu ngu wa kwathela okwa kuthamo nale eyityo mungweye nokwa kuthamo nale esimano mungweye, otshiima tsha simana, nenge nanditye omuntu hemwene sho elipo omu namagano maala sho ena omagano, oha vulu oku gandja omaganono ngono kaantu mba yeli po pepi nahe nenge kaantu mba ta vulu oku kwathela Nanditye okuli megumbo ngaa naanona aatshona, ewete ngaa megumbo omuna maria, megumbo omuna selma, omuna tomas, mokati kaanona moka ota monomo kutya omuntu ngu ena uunongo mokati kaanona mbano ole, ole tandi vulu okuya mbulapo, onkee pamukalo nguno ethano ewanawa okugandja uuwanawa wopawuntu, otshi kwawo natngo thimbo limwe okuna nande oshenda, a tala ngaa nande okuli, nanditye okwa tsakaneka nenge omuntu mondjila, afa ngaa a limbililwa pamwe omuntu okwa pumbwa nande ekwatho, ota vulu okumu thikamena, temu pulakutya oh, onawa ngaano nenge owa pumbwa ekwatho, onkee omuntu ngono nge okwa pumbwa ekwatho oto gandja ekwatho mpa tavulu, tsho otsho omuntu ohwi hadha takuti ntumba ngono gwaandja ngandi, okuna ombepo ombwaanawa oha kwathele aantu, iyaa, tshikwawo natango, otandi gwedhako mbela anditi ngiini, otshili natango pawunongo womuntu, nanditye pamwe omuntu okutshi nenge okwiimba Otwaadha ngaano, nande omuntu omukuluntu okuli megumbo tiimbi, otwaadha ngaa <hesitation> agonga, angundumanenwa kaanona tiimbi naanona, ngano ta tshiti owuna ohokwe haa negumbo nenge oto gandja ohokwe haa nona keshe ethimbo oyeku ngundukidha ngaa yeli po pepi nangweye nenge oyeli ponto nangweye, ageshe ngono omatompelo gokugandja nenge goku yelekitha, omuntu nande in mwiihokololela ngwee mwene, ota monomo ike kutya aye ngandi nguno, okuna ombepo ombwaanawa naanona, nenge shi tahi paakuluntu aakwawo, natango ombepo ndji hili muhe, ombepo hopa ndondo haakuluntu aakwawo, iyaa nandi shuulile mbela mpa.